Lu compitu di l'aducazioni è assai mpurtanti pirchì furma li pirsuni chi dumani hannu a gestiri la vita propria e la società civili. L'aducazioni è tuttu, è la basi chi cunsenti a tutti di comunicari palori e sintimenti. L'aducazioni è già na furma di rispettu.